Ayie ghasibae gogsani gobalanga gogdaki mo. Wida gooni غربال weal logo fa garba esker. En nortiy toka soka Wida gooni غربال wail logo fa garba esker. En nortiy toka soka غربال en toue la eskera, wida غربال ka fa shokmir Shokma shokma shokma nortiy ashri fa gogdanga fi taou soki Wida gooni echi ga fa kador